Makanaan yang paling sederhano yang paling aku suko tu banyak sih apolagi kan aku ni orang nya tinggal di desa pasti banyak makanan sederhano jelas tu ikan teri apo lagi aku ni merantau i ogja kan apsti pulang itu kalau gak pulang teman mau ke jogja pasti selalu nitip ikan teri, soal nyo ikan teri dari sumatera dengan di jawa kan beda, terus teman-teman kalau di asrama tu kalau bawa ikan teri dari sumatera itu kek banyak yang suko gitu, terus ado lagi makanan sederhana itu namo nyo <hesitation> kalau bahasa aku tu kabau bahasa indonesia tu jalangjaling kalau dak salah, dio tu kek sejenis jengkol, agak anyir gitu tapi dio kecik kek pete jugo, nah itu jugo enak kayak nyo banyak jugo teman, <hesitation> di jogja ni yang suko tu trus aku dulu pas di pondok tu jugo pernah bawa itu kek teman-teman itu kalau dibawak asal orang tuo aku negok aku di pondok tu pasti nanyo bao lauk dak, lauk teri atau lauk <hesitation> apo namo nyo tadi <hesitation> kabau atau jalengjaleng tadi pasti selalu nanyo tu, soal nyo doyan semuo teman-teman aku tu, tapi masalah nyo kalau di jogja ni banyak yang dak tau buah itu buah jalang jaleng iyu, atau kabau itu, tapi di tiktok aku lihat tu ado konten creator negreview buah kabau itu tapi raso nyo kek jengkolgtu tapi beda agak tapi bau nyo tu lebih nyengit di banding jengkol